بهالطريقة تقدر تعرف وين تروح فلوسها وتشيل الأشياء الغير ضرورية، بعد تقرب تستخدم كروت الخصم أو العروض لأنه هالشي يوفر لها فلوس، ما تنسى إنو تحط جزء من راتبها في مدخرات أول ما تستلم حتى لا تصرفه كله.